Bueno este äj ntäk un ejemplo ka't ak pintatzäktäjpa coloooor azul marino, por que jete äj ncolor favorito y tambien äj ncolor favorito je yäkpä, jiko' puro e jetye äj ncolor favorito, yäkpä' y azul marino, jenyanhkä'.